Tanzonane zavakanto ame fiarahamonina zany da mba hampisy e fihavanana ho iraiky, mampisy firaisankina, mampisy fitiavana mampisy fifampitokisana ary mampisy fialamboly ary koa fagnanara fagnanara hoane mpiarabelona zany e zavakanto.